بہٕ وَنہٕ أکِس کِردارس مُتعلِق اکھ دٔلیٖل یُس اکھ مضحکہ خیز نوٚو فیشن ٹرینڈ شروع کرنٕچ کوٗشش چھُ کران۔ ناو چھُ عمر، سُہ آو گام، ییٚتہِ أمۍ فیشن کوٚر لوس فِٹِنٛگ پینٹ تہٕ کٔمیٖز ژٹِتھ أمۍ سٕنٛدِس مٲلۍ ووٚن، یِتھۍ قٕسمٕک پَلو مَہ لٲگِو یِم نہٕ سماجس قٲبِل آسن۔